अगर में सफर के लिए चाहिए तो में दोस्तों के साथ सफर करूंगा क्यों। क्योंकि दोस्तो के साथ सफर करबा में एंजॉय आनंद भी अच्छों उठा सका और हम कई भी घूमने के लिए जा सकते है तो दोस्तो से मेल मिलाप भी अच्छा हो जाता हे अगर में इकल्ला घूमना चाहता हूं। तो इकल्ला में बहुत में बहुत बोरिंग हो जाता हे घूमना बहुत बोरिंग हो जाता हे इसलिए में दोस्तों के साथ घूमना में आनंद भी मिलता हे और उनके आचार व्यवहार भी <hesitation> आचार व्यवहार भी पता चल जाता हे। ई वजह से में तो दोस्तो के साथ ही सफर करना पसंद करता हूं।